Kindwanga liya limu ngakora ngakora maandazi ngatya mswa ngatumya maftwa ngsana na magadi. ngesanda na shumbi naaka na sukari kaata. ngaukemsolya ngautunyatunya ngama. ngatia mafuta rikoni ekashemka ngaanza etumbwa keyetu shandungi vee kundilive. ngakiya fu mafteni alihi ngalualwe alikahiya ngadua ngalya.